Bauserere <hesitation> bahumono reeh banotum abe mabhonyi rekpene kasem kasen sava ber kwen kwen ee sava fonnomme sabhore eh okpo be bhoda sabhonyi eh okpokpo mbibiriani insed gwaja bhonyi okpo ekpere bhonyi gwambibii den banotumna ru bara okpohoabhayinarary mahara bhonyi okpo ekpe re, kwen kwen founom sa- va be [stammering] osa ihiri nta rabhonyi okpo ekpere ahahana asaihirino bhano usere orohobharabe hirom sef oyine yina gwen jene gwa ozara e e ragwa obho je je enyi eoeh bha yubha hirum e hum emare bhusa ehan bhani, gwen jene opa oza ivon itare e ozara ee ragwa obho jose enyi ehum emare so bhepinaven bha pa bha issue jire so eh eh eh sazen ma eh ivoro bhanem esebha bhabhatiri ara kpam kpam ne okpo gwooruma rum ora ehm ranu ranu ranu sin sada va onom mmase bha ha odora eh eh ranu ranu ratar okpoho gwe orumarum sava okpoho gwere ovi ovi ase rekpasen Sorumarum sorumarumo bur sava manji bha bha bha ava avabho mnajibhadon, ase ji bhara sia bharasia gwem osem gwem osem eh gwenjene ah vama dor hozare gwenjene ava sebho gwenjene ava semo sajibha eh eh ahumogwe ajibha eh ahumojo bharemiza ofi amarera so sa okubhadone sokubhadone sava fi bha remiza saratabho bhotiratire gwere here here sava afi bhadon gwe amabho tire, kwen kwen se ji ese bha fa ere yar iwa eyar iwa ara ova ozare iwa odom ohumo a yar ozoma oza kwerere ora ovai aravbha zara zara kwe afi kwe hitar sa oku ogba ihuhun ogborayen ihuhun ogboni tar den ary afama kwe iwa ohumo for. Afore iwa mmase bhafa kwenkwen bhafa mmose bhari kpeo kwen kwen ara tore bhare hor ora nta etomaje era bhari kpem ator iwa, iwa mi humor onor etoma bha rikpe sara iwa ayina bharehor eto maje odemene ara dom bera eh ejaka ra refure refurem Seware seware seware bhuwong sa bhuzare seware ndanva saha eto iwaru ahumo hozare asebho ava ahumo aji bhafa a tarn satarnary akpare asi bho veno akpare bho eh ava se se gworomoiraru ava fi bha hozar ozang ozar re hauzen hoba sa hopema re hauzen oba sahopema re azeaba oza hopema so sara ihubharohon ayina jara haimo afi kwe hitar otcar a- kpokwe hitar ada zaze, azazen asemo aze asemo kwen kwen anya ye ono gworo ovara vara okpo ani ono aye sada ayeyen gworo vara okpo so doro a fi aze okpokpoho bho afi izebho ora efoma je humo eku bharikpemne. etomaje ezere eharahara serero ah bhano bhaku retoreto bho jia bhazizia bhafi do obor bharikpemme. bhanor bhame bhatibo bhame toototototo amaruo so bhuno baragba ratorato ada fido hobo se me sim eme sim ena etam ena etam orakwa kwery ado ere nanary hmm